Ny ilÃ ny passoir zany laha aminay, fagna- fagna- fagnasaraha am'rano miaraka am'le raha hotatavanina ao <noise> ohatsy zao magnatsiky paty, paty igny lasa agnatin'ny passoir igny aby de rano milatsaka ambany agny de misaraky zany <noise> reo roa am'zay fotoa zay. <noise>